أول شيء بنجعد نتعلم ثقافات العصور الجديمة ونساعدهم في تحسين حياتهم باستخدام معرفتي الحالية، ونجعد نعلم فيهم الطب والهندسة والعلوم في زمانهم ونبني علاقات قوية مع الناس لتطوير المجتمع باش يعيشوا حياة مستقرة.